Organik mahsulotlar, sabsovotlar qimmat bo'lishiga qaramasdan ularning potensial foydalari juda ham ko'p. Organik mahsulotlar sintetik pistetsidlar va o'g'it va o'g'itsizlarsiz o'stiriladi. Bu kimyoviy qoldiqlardan havotirda bo'lganlarni qiziqtirishi mumkin. Organik dehqonchilik amaliyotlari ko'pincha barqarorlikni bilogik xilma xillikni, tuproq salomatligini va ifloslanishni kamaytirishni birinchi o'ringa qo'yadi shuning uchun ham organik sabzavotlar boshqasabzavotlarga qaraganda qimmatroq hisoblanadi.